هل تفضل أن تكون رسامًا عظيمًا أم موسيقارًا عظيمًا؟ ولماذا؟ بفضّل أكون رسام عظيم، لأن الرسم يتيح لي التعبير عن أفكاري ومشاعري بألوان وتفاصيل مميزة الفن لغة بصرية توصل رسالتي للناس بدون كلام، وتبقى ذكريات جميلة تُحفر في الأذهان كمان الرسم يعكس جوانب من الثقافة والحياة ويخلّد اللحظات الحلوة